فما مرة كنا انا و صحابي نبلانيو في رحلة و كل واحد فينا باش يمشي من بلاصة و باش نتقابلو بش نتقابلو غادي معناه يخي انا مشيت قصيت البيام متاعي و نستنا باش يقصو البيام متاعهم و باش يجيو انا قصيت البيام متاعي نهار اللي باش نمشيو كلمتني صاحبتي قاتلي راهو انا و البنات مناش ماشيين معندناش فلوس و انا سيبون لازمني نمشي معناها